Kesehatan badan kito tergantung samo apo yang kito makan tu lah, pola makan yang sehat itu yang dapat menjago keseimbangan badang-badang kito <hesitation> macam awak dulu di pa-di pondok apo yang awak makan be dak tau bergizi apo idak, macam mano nak sampai di sano kito berpikir namo nyo be anak pondok, apo yang ado itu yang kito makan, kito-kito tau lah di pondok ni, hidup lah macam ap-macom apo be, prihatin iyo, nak beli apo-apo kito susah, nak beli makan enak kito dak bisa keluar, kiriman dari emak bapak dak biso kito pegang, harus di kasih ke pengurus, sehari pun kito cuma di kasih sepuluh ribu, saking dak enak nyo makan di pondok awak pernah dari kelas satu SMA sampe kelas duo SMA tiap pagi tu awak pasti makan mie instan campur nasi putih <hesitation> di kasih pulo gilingan cabe mentah, awak makan nyo enak-enak bae tapi dak tau makanan yang awak makan ni sehat apo idak buat badan sampai lah kelas tigo SMA baru teraso efek dari apo yang awak makan selamo ini kan <hesitation> pas tu lah macam ibuk-ibuk nak melahirkan raso nyo, sakit nian perut awak raso nyo, awak kiro cuma sakit biaso tu kan, awak pergi ke wc idak ngapo-ngapo dak do yang kelaur, balek lagi ke kasur timbul lagi raso nyo. <noise> Cek rumah sakit-cek rumah sakit tau- tau keno usus buntu, mau dak mau harus operasi, alhamdulillah nyo sampai sekarang lah sehat, walaupun kadang masih ado raso agak keram dikit <hesitation> lah tu sampai sekarang lah lamo awak idak makan mie instan, makan yang pedes- pedes segalo macam tu gampang gampang ngaruh ke perut sekarang, dulu se pedas-pedas nyo makanan biso awak makan, kini semenjak awak habis operasi dak kuat lagi makan yang pedas- pedas <hesitation> kadang pengen awak makan cuma iyo itu gampang akit perut kalua makan yang pedas, dulu pun setelah operasi awak, kalau makan mau dak mau harus pake kecap, kareno dak biso makan cabe, itu lah penting nyo kito makan- makanan yang sehat <hesitation> lepas tu makan yang sayo sukai tu tapi payah dapat tu ado gulai pucuk rotan <hesitation> mungkin orang yang ado di luar jambi ni tau nyo rotan ni nak buat apo yo nak buat kerajinan be, cuma kalau di jambi tu rotan bisa di buat makanan jugo, ha yang di pakai jadi bahan makanan tu bagian dalam nyo, kalau idak pucuk nyo <hesitation> kenapo makananni payah nian di dapat. Kareno cari rotan sekarang ni lah susah, kareno lahan-lahan hutan tu lah di buka lah di ganti samo <hesitation> perkebunan sawit semuo rato-rato, mako nyo susah nyari nyo <hesitation> tau lah sekarang kan <hesitation> sekarang hutan di pake buat lahan perusahaan sekarang, jadi <hesitation> itu lah yang bikin suah nyari bahan nak bikin pucuk rotan tu, tapi kalau di jambi ni <hesitation> makanan kayak pucuk rotan tu khas nian, banyak yang suko kalo udah di jadi-udah di jadi kan gulai <noise> caro makan nyo bae pake nasi <hesitation> nasiyang panas kalo biso bukan <hesitation> buka main raso nyo, kareno bahan nyo yang ado ni payah nian di cari, jadi tu yo duo tu lah makanan yang kiro-kiro aku suko.